Ke noʻonoʻo wau i ka manaʻo o holomua, noʻonoʻo wau i ka wāwahi ʻana i ka huaʻōlelo ma ʻelua huaʻōlelo ʻokoʻa, ʻo ia hoʻi ʻo holo a leila ʻo mua. A ma ia manaʻo o ka holo ʻana, he neʻe ʻana o kekahi mea. A ma ka huaʻōlelo ʻo mua, hōʻike ʻia kahi e holo ai. No leila noʻonoʻo ana wau i ka <hesitation> hoʻomau ʻana ma luna o kekahi mea koʻikoʻi.